Be dizuma che me piat principal, preferì al e comuncue ën piatto italiano, dizuma për parlé ën italian, spaghetti, spaghetti anche mach cun ën gir d'öli e ën po dë parmigian o puvrunin së t'las e auti piat si dizuma ch'ël piat pi bun për mi al e la pasta tüt li